Rundutuma mburni simbama, isokane. Yona ibur simbama. Yune ni mu rundu, mu la mu gni yi, mula rotu-u simbama, mu la fé mhumu; nfu soobe kurma. I kanji, yune dan ifé sééne. Yuna ifé yoni ru-ru-ni-mamoma wu ngnitima di ru ningoma. I wutitinroni. Yuna ifé ikanjima. Ikanjima ibiina-n-yongé, migname dorong dhuiti-dhuitu, déye tube-an-an kasulorma, jonga bude. Gusu ngo fé. I siima dan nimo rotu yi, mu rome ji, yune dan i bur simbé. Mu dika rundutinki déénack, yécki toye ni an mintane. Yongu song migna di <hesitation> n-nthibma di gusuma dorong, mu rome ji, mula yick mu kurma nfé sééne.

Isokane. Isokama ni mu rundu yi mu gni, yune mu kalani mumu nsunghma dé, mumu nsungh. Yuna ifu bur dan simbama. Isokama, di ikanji é- nakumoli yan, mu rundu yi séingane. Yune dan ifé ngnitima lé. I banti ibuugh, di ntiyé déka; mune dan mu gni, mu kalani mumu nsungh. Isokama, nriibma di ntiyéma, di bugu wur, mu yongu ki, gusuma, ndééle. Ilébadaye, yuna mu rundu, mu wintati yi, sa kutu yi, jonga a minti; rundutune di nriibma di ntiyéma. Mu yongu bungu wurma nangh, ndéélma, gusu. Yuna idi baludi. Yune ni mu gni yi, mu kalani mumu nsungh-mumu nsungh, mu yick mu rotu simbama. Nimu lan ni ifa wobma, di ibatati iwobma, di ikilone iwobma, yune dan ifé sééne. Ifa wobé, yune mu rundu la dan. Pabia ni ma rundu yi, ifu wétine. Mu wénetatiti tiitane an migne. Igni-bétati yi-rundu yi, mu sa tinrine mmigne mune, musa kutu iyongu imati di-i yéma mu rotini ka jonguni nangh; nriibe yo, ntiyé yo. mu yongu. Bao ni yo gnini dan. ifu wétine. Ifu wétine mmiick. Fo iyini. Ikilone iwobma yune ni mu tinji, mu ténime ji, mu la subu yi, subu yi an migna, dhorti yi a foonuma. Yune ignan gwintatini, yune mu kutu-kutu lé. Kuti yi an nunguma, worama i yini ni, mu yongu an minti. I yongu mu rotu; nriib yo, ntiyé yo, mu yongu. Yune ignan gwintatini. Ibatati iwobma, uyne mu mersa-mersa ghi la dan. Mersa-mersa yi imati-imati-imati di bangna. Yune ignan gwintatini dan. Mu mersa yi, mhera di banji, rundu. Ni mu yick niiroma yoni igni isokama baaké. Baaké-baaké. Ignitima, isokama la yi. Yuna yuni ru witirani gni. I kana ifu bur simbama dan. Mbhicka yooniyuma mu yick ikurma ifé iringi. Mbangh i kokéye iwitini né, <noise> yoni- nso- yéma ruu kumoma i gnini yuna ifé isokane. Mu yick wuni ikocma iwititine? Iwa witititine nkock. Ma bangh nroo igniti isisi yé né, isisi nkana mbhiika mbangh nkockma iwitine. Isokama yuna ifu di niirma bamban dhi; mu kurma nfu- mu- yicghi nriigi, mu gnama nrotu nkock.